Liggéeykat yi di ko jël. Boo jëlee marto bi nga teg ko, nga jël sa loxo bii nga tëye, nga jël bële nga dóor, dina dem. Waaye soo jëlee pont bi rekk nga teg ko, nga jël marto bi nga dóor, nga bàyyi sa loxo pont bi day tëb walla mu dëng. Moo tax booy kii nga jël marto nga tëye sa loxoo balee nga dooree door.